da maa yen. re bāre tor so bīīna obira yen e-ta re do āa ere nī se yen ka ra ton oso. se yen ka ra tor āā. be ne be oto. e gbo re oku otowa. o ku kpo tor wa a-n. se da m̄m̄e baī re tor sobira enīme e-to emme. so o pio pi na be ko. dama yen. re baretor oso bir oye yen e-ta. se yen a tor re oso. e ka tire ru po we-l se re kaā kī ā ra nu. a gwa ruka ra ka ra bo ne. re beberu ra pōre yen nbe ru re kāā ye. dama yen re bere tor oso gbere ruko. da-ma yen rebare bīra obira. tīmme bi la bi r̄āā. se yen oku ekpo a tor re ār sī nāā nēē o to siewine ho re ka ra cha lor. we-kore ko se kpo owe dor oton mbo re ba ma owi adaā oj̄ij̄ī. m̄me nu nāā o ku kpo du se e-tor ār ne se nāā nēē o-to